Ireto avy ny anarana firenena manerana an'izao tontolo izao fantatro. Madagasikara, Maroka, Aostralia, Italia, Japana, Korea Avaratra, Korea Atsimo, Sina, Etazonia, Frantsa, Singapour, <hesitation> Malezia, Indonezia, Inde, Egipta, Taiwan, Nepal, Mozambika, Tanzania, <hesitation> Kanada, Meksika, <hesitation> Ekoatora, Pero, Alemana, Rosia.